Irulle mattuo rekko deqna tamai teknologi. Apaqna makkitani laoko ri la- ri Kaajang, tuo tomma tauwe, deqma gaga nattamai teknologi. Tapiq makkuniro makkedai isalainiq ko informasi <hesitation> barita-barita <hesitation> barue karomei pole. Apaq deqna gaga napake <hesitation> tauwe pawwangngi iyerodo beritae.